Tëtäguasu Perúpe yaesa omboyaoreta mokoi estaciones pe jaereta ombojee arakuvo jaeko yasi araivigui jaema opa yasi arakuvope jaema jukuraiyave oajaeteyeye kuarai jaji jaema piturupi opoko iroija jaema mbaetivi yaesa mbate kua yasi ama ipuere oipiti mokoipa irundi grado centígrado jaema pituyave ojo reta ovae <noise> mbaeti grado centígradope jaema irioi, iroi arapeyave jaereta <hesitation> kuae ara jaereta tanta oki supereta omboipiko yasi araamagui jaema opa yasi, araivope ipuere oupiti mopeti temperatura pañandepo pandepo jare meno centígrado jukurai jokope temperaturareta